Lokolelia, apei, ng’arei, ng’auni, ng’omon, ng’akan, ng'akan, kapei, ng'akan karei, ng'akan kauni, ng'akan komon, ng’atomon, ng’atomon kapei, nga’atomon kang’arei, ng’atomon kang’auni, ng’atomon kang’omon, ng’atomon kang’akan, ng’atomon kang'akankapei, ng'atomon kang'akankarei, ng'atomon kang'akankauni, ng'atamon kang’akonkomon, ng’atomon arei ng'atomon arei kapei, ng’atomon arei kang’omon, ng’atomon areiz kang’akan, ng’atomon arei kang'akankapei, ng’atomon areiz kang'akankapei, ng’atomon arei kang’akankarei, ng’atomon arei kanga’akankauni, ng’atomon arei kang'akonkomon, ng’atomon emon. Ngatomoni omuon kapei ngatomoniomuon kangarei ngatomoniomuon kang’auni ngatomoniomuon kan’giomuon ngatomoniomuon kang’akaa ngatomoniomuon kang’akakarei ngatomoniomuon kang’akan kauni ngatomonkan ngatomonkan kapei ngatomonkan kangarei ngatomonkan kangauni ngatomonkan kang’amuun ngatomonkan kang’akan ngatomonkan kang’akankapei ngatomonkan kang’akankarei ngatomonkan kang’akankauni ngatomonkan kang’akankomuon ngatomonikapei ngatomonikapei kapei ngatomonikapei kangarei ngatonikapei kang’akauni ngatomoni kapei kang’amuon ng’atomoni kapei kang’akani ng’atomoni kapei kang’akan pei ng’atomoni kapei kang’akan karei ng’atomoni kapei kang’akan kauni ng’atomoni kapei kang’akan komuon. Ng’atomon karei, ng’atomon karei kapei, ng’atomon karei kang’arei, ng'atomon karei kang’auni, ng'atomon, ng'atomon karei kang'arei, ng’atomon karei kang'akankapei, ng'atomon karei kaang'arei, ng'atomon bkarei kaangakankauni, ng'atomon karei kang'akonkomon, ng’atomon kauni ng’atomon, ng'atomon kauni kaapei, ng'atomon kauni kaang'arei, ng'atomon kauni kang'auni, ng'atomon kauni kaang’aka kapei, ng'atomon kauni kang'akankarei, ng'atomon kauni kaang’akankauni, ng'atomon kauni kaang’akankomon, ng’atomon kauuniiikaa. Ng'atomon komon, ng'atomon komon kaapei, ng'atomon komon kaang'arei, ng'atomon komon kaang’au, ng'atomon, komon kaang'omon, ng'atomon komon kaang’akaan, ng'atomon komon kaang’akaapei, ng'atomon komon kang'akankarei, ng’atomon komon kaang’akankauni, ng’atomon komon kaang’akaakoomon, amiat.